मैं ब्रेड बनाऊन के लाई एक सरल और सुखद अनुभव हुई सकत है। लेक़िन इनमें कुछ बतन को ध्यान राखन पड़त है। सबसे पहिले सही सामग्री को चयन करन पड़त है। ब्रेड बनाऊन के लाई आपको मैदा और आटा, ईस्ट, चीनी, नमक और पानी, दूध ज़रूरत होत है। ईस्ट को सक्रिय करन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिये गुनगुने पानी या दूध चीनी मिलाय के ईस्ट डालाय। और पांच से दस मिनट तक उसे फूलन दे। जब ईस्ट सक्रिय हुई जाए तब इसै गूंदाय। मिलाय कर अच्छी तरह गूंदाय। गूंदन के बाद की प्रक्रियामे धैर्य रखाय काहे की या ब्रेड की संरचना को मुलायम और फुलुक बनाय देत है। गूंदा हुआ आटा नरम और थोई चिपचिपो हुई सकत है। इसे किसी नरम इस्थान पे ढक कर रखे। ताकी यह फूल सकय। आमतौर पराते दो गुना होन पे एक से दुई घण्टा लागत है। जब आटा फूल जात है तउ हल्के हाथन से आकार दे। तीस मिनट तक उठने दे। इसके बाद पहिले गर्म हुए ऑवेन में एक सौ अस्सी से दुई सौ डिग्री सेल्सियस तक बेक करये। ब्रेड को सुनहेरो भूरो होन पे पकाय। और आमतौर में पच्चीस तीनस मिनट हुई सकत है। एक बार बेक हुई जात है ब्रेड को ठंडो करये। फिर्र उसे काटे ब्रेड नरम स्वादिष्ट रहत है। ऐसे ब्रेड बनाई जात है। या ब्रेड हमेशा स्वादिष्ट और हेल्दी होत है।